Ana akhair leyi ba nam waqit mu bakki sutura wa angum waqtal ba daura usura min aakhir digo anam wa a gum kula min ta akhir da finshan da bitalif min awkati hinel khidimal kulli shai bi gabbil wara al wajib ba murul damane lel khidime da, akhar digo walla bamshi sa sitti wa tisʼae wa nus wa da bi jib.